शांति को मतलब च मन की शांति की म्हारो मन कसी चीज से विचलित च मु कोई ची के लिए परेशान तो कोई नि मु अग्र कोई चीज के लिए क्लियर चू तो। व शान्ति होवे आगर मु म्हारी जिंदगी में मंदिर जो तो व शान्ति मले च मंदिर में शांति। रेवे शांति को मतलब च म्हारी मन की शांति जब तक म्हारी मन शान्त रेवे तो आशय शांति को मतलब च म्हारा मन की शांति अगर म्हारी मन शान्त हे पदयो होगा वरना कई नि पदयो होगा।